Kab'lujuuj he xintij he kaltan re chikap, qas otz rib'aniik xaqb'an chiran he xaqatzaq qaj ti'ej xaqara' e xe' he xe' he ichaaj, nab'eey nan xaqya' e laj qak'olb'al chu q'a', xaqatzaq li ya', tek'ara' he paq'patek, xaqatzaq qaj he laj qati' xaqara' he ya kichaq'aj li ti'ej xaqatzaq cha qaj li xe'al ichaj xaqara' e xaqiyb'ej ya qas kichaq'jek xaqatzaq cha qajvhe pex, seb'oyex xaqara' kulantan, ela' rikunal xaqatzaq qaj jun tib'iliil rii', re he xaqtij he kab'lujuj xaqara' qas he riyb'al rr rina'iik, xaq riyb'al ritijiik xaqara' wa qas otz rib'aniik, wa qas otz richaq'sisiik, otz rikunal kiya'ek ela' jun tib'iliil xaqara' qatijan, xapa' chech q'iij, he laaq' qatij ka'yaq che jun wuquub' q'iij, wuxu' che xu' otz qatijan che kab'lujuuj.